हां में कोलंबिया के इतिहास के बारे में बता सकत हो। कोलंबिया के इतिहास के बारे म कुछ खास बात। कोलंबिया के इतिहास कम से कम बारह हजार ईसा पूर्व शुरू होइस। कोलंबिया के नाव खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस के नाव म राखे गेहे। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग म स्थित हावय। कोलंबिया के राजधानी बोगोटा हावय। कोलंबिया म दुनिया के दूसरा सबले बड़का स्पेनिश भाषी आबादी हावय। मूल निवासी के अलावा कोलंबिया म पंद्रह वीं सदी म स्पेनिश अउ उन्नीसवीं सदी म अफ्रीकी मनके दौरा करे गे रिहिस। कोलंबिया ल "दक्षिण अमेरिका के प्रवेश द्वार" के रूप म जाने जाथे।